تأخذ مجموعة من الفواكه الطازجة مثل التفاح والموز والبرتقال، والعنب تغسلهن زين بعدين تقطعهم إلى قطع صغ- صغيرة إذا تحب ممكن تضيف شوية عصير ليمون أو عسل لتحسين الطعم، تخلط الفواكه مع بعض في صحن وتقدمها باردة، هذي السلطة سهلة وخفيفة ومناسبة لأي وقت.